<noise> Mber bi a abɛsen kɔ, ɔhen ne ba ɔbaa bi hu akwankyerɛ bi dɛ ɔda ahemfie. <noise> Ohunii no ɔfae na ɔkenkanee no ohu dɛ ɔkyerɛ dɛ kwan bi da bea a wɔtse n' ahemfie no n'ase, odzii ekyir bɔkɔbɔkɔbɔkɔbɔkɔ, ɔkɔree no na ɔkɔɔ kɔtoo dan bi. Ntsi obuei abobow no bɔkɔɔ obuei a nyimpa bi na wogugu dan mu yi. Na nyimpa wogu dan ne mu yi na wɔnam baasa, ebiasa ne nyinaa sɛ n'. Ɔnye - ɔhwɛ a ɔnye hɔn nyinaa wɔ etsipɛn mfe hɔn nyinaa so yɛ mbasiafo. Wohuu no na hɔn so wogyinaa hɔ hwɛɛ ne dzinn. Annkyɛr na ohu dɛ n'egya na ne na ɔyɛ ɔhen na ɔbaahema no reba na wobisa n' dɛ ebɛnadze na ɔregye wɔ hɔ na ɔno so kyerɛɛ m' dɛ adze a oebuhu yi. Ehɔ nna wɔrekyerɛ ne dɛ saana wɔwoo hɔn no nna wɔnam banaan da kor wɔwoo hɔn da kor, ntafo a wɔnam baanan. Na mom ɔman ne ne bra kyir <noise> dɛ obi bɔwo ntafo mpo eyɛ ebien ma abor ɔba dɛm a wokum nkaa no na woegyaa kor. Ne dɛm ntsi n'awofo mmpɛ dɛ woku ne nuanom no ena wɔyɛ dɛm dan na wɔdze mbofra no eguu mu. <noise> Ntsi mbofra no a ohu hɔn no eyɛ ne nuanom iyi maa akataasia no n'enyi anngye dɛm asɛm yi ho. <noise> Ntsi ma ɔkɔe kowie nye dɛ da kor <noise> ewimber ɔhyɛɛ da kraa n'awofo dɛ ɔpɛ dɛ otu kwan kɔ beebi n'awofo ammpen na wɔse ooh! amaa na ɔbɔbɔ ne bra. Ɔgyee <noise> too mu dɛ oennya annkɔ naaso adzekyee no na n'awofo kɔɔ ne dee mu no na onnyi hɔ. Wohuu krataa a ɔakyerɛw dɛ mbra no a ɔwɔ kurow ne mu no ɔmmboa ntsi sɛ wɔpɛ dɛ wohu ɔno na no nuanom no biom a wɔnnsesa dɛm mbra no osiandɛ dɛm aber no ɔafa ne nuanom no ɔnye hɔn eguan. Eyi maa ɔ- ɔhen no frɛɛ ne mpanyimfo nyinara na dɛm mbra no a ɔwɔ hɔ no <noise> wɔsesa n'. Wɔtsee dɛ wɔasesa mbra no wɔsan hɔn ekyir bae <noise> ma kur- wonyaa enyigye wɔ hɔn ebusua m'. <noise>